Azoko hazavaina tsotsotra ny momba ny hoe aspiratera. Ny aspiratera moa mazava ho azy a dia fitaovana izay ahafahana hangalana vovoka izay tsy hitanao maso any amin'ny fanaka anao an-dragno ao izy io ohatra ny hoe ambany seza ambanina fandriana ambanina armoara ôtraôtran'izany. Dia izay a zany no ahafahan'ny aspiratera miasa ao agnaty ny tokantranona trano anankiray.